Pawai sa̱za̱n ɗani wu, gwaiɗe pawo a kum tamti gwasi, yekɗe ɗatiwo yelede ana̱lma̱l analwo analgo anagini suk kotogiwo sa̱ni kalu ɗanamso, amma ilgwai ɗepa̱wo gasa̱l gi zan ɗani ɗeko mas kolsi jijo sa̱ zan ɗani ɗeko mas kolsijijo sa̱ zan ɗani go yekde s huiɗe ba̱ ɗanɗe ma̱n laḵalso, ba̱ dantema̱n lakalso ta̱ ɗanɗe man goti gasa̱lgini ta koye kangwai ba̱ go wullu, ta̱ boki an ta̱ pullu gwai na̱ got wul, ta puli gwailten got ilgwai depa̱wo be gw, gwaiɗe pa̱wo a tala cina, gwaɗe pawo a gibba̱nni, timago ta wulte nukanni koli gwas bokit an dani, yek koli gwas bokit an ɗani wugo, yekta gibi, yekta̱ gibigo yekɗegwai ɗepa̱wa̱ zit an ɗe hartimago ta̱nina̱ bokti an dani, ta boki an ɗani ba̱ danɗe ma̱n laḵa̱lso, yekba̱ ɗanɗe ma̱n lakalso gem yek ana pa̱lti nakgwaisigo ra’ayi lat <noise> gini, koligi ma̱go tima̱go la̱ka̱l ka̱so, amo saiko ta̱ kluliɗe ana̱l anagini <hesitation> bal buka̱ gini, sa̱ lakalso ilgwai, ilgon nisi cinaso ɗegot wul, ilgon sa̱ zi ilgon cinaso ilgwai sa̱ lak cinago yeleɗe ta̱s bi ilgwai depa̱wo sa̱na̱l ba̱la̱n malgon atul malsi na, ta̱ga̱ gwaste ka̱ citi asa̱ zat an yekɗe ilgwai ɗepa̱wo diksiu, sa̱pa̱l tantu gwai ɗepa̱ sa̱ tallapa̱ ba̱la̱nwu yekole gwaiɗepa̱wa alamago sa boki an ɗani, yek amago nakɗe azi a batlir dani yekzi an ba̱tla̱r dani, zi an ko yek nima za̱t an nakninge, sa dora̱ ɗani, sa dora adanigo sa dan aɗnika̱n yek ana̱ pa̱lti yek ana paltigo yek a yen zat an gwasi giba̱nni iye, gibanni, gipti gwai giban gwai gibango yekɗe ama̱go azi gwail ten malgoso azi gwail ten kosni a'a sai kosgi pa̱liso, azi gwail ten sai kosgi zi anso azi gwailde sai yengini saita̱ pa̱lini a paliso, ilgwai ɗepa̱wo sa doki an ɗanigo nak ɗegwai alak ka̱ mba̱tli gigo yekɗe gwai ɗepawo ka̱ a gibi yekka̱n a gibi ana̱ pa̱lti, yek na̱ giptigini yela si an sa̱ sa̱n ɗa̱ni yekbi a tlatsa Ba dlatgo, ɗababi gagi ka̱lu gonyi amma na̱kɗe a tlat ten ilgwai sa boki an ɗani so, ta̱mibi, asa̱ tlamiɗe ta ɗande man tlatbi yek a ɗanɗe man tlatbi, so boki an ton huija wul, ta̱mibi, sa̱za̱n ten hui tantu na̱ ga̱sa̱l gini ka̱ gwa̱ suk ba̱l buka̱ gini sa za̱n ten hui tantu, tantu gwaiɗepa̱ sa̱ za̱n danigo yekde sa̱ boki an ten wulkusi yeksa̱ boki an ten wutsiu sigo yek a kobi yeta a kobi go amma go bu ai gwail, yekkan ha̱r ammago nikningego anima̱ bokti an milji ɗani, ta̱s pa̱li ta̱s pa̱l gwa̱i ɗepa̱wo a pa̱lliwu, ammago gicina ɗaka̱ suk boki an ɗani, yekkan a nima̱ pa̱lti yekkan a pa̱lli yekɗ gwai ɗepa̱wo ha̱l a wutsi yeksa̱ bini na̱kgwai ɗepawo a niɗe har ana̱ manti pa̱lti ilgon depa̱wo ba̱ ma̱nisi pa̱lti klullu, ga̱sa̱l gini suk ba̱l buka̱ sa̱ sa̱n ten hui ta̱ntu sogo ɗaba̱ ma̱n pa̱lti juisiso ba ma̱nso amma na̱kde sa̱ za za̱n ten huitantu yekɗe gwai ɗepa̱wa̱i ha̱l a ma̱go aman palti anima pa̱lti. Kuma ta̱mi bi, akum tamti gwasi yek laki a ma̱n gipti ga yilkeni, da ilgwai ɗepa sa boki an ɗani wu, aman nugu ma̱tsi ilkeni na ilgwai wai ɗepa̱ ka̱ ga̱sa̱l boki an ɗani suk bal buku wu, a kum tamti i, a, ta̱mti gwa̱iwa̱i depa̱ a kumi ten ilgwai ɗepa̱ ka̱ gata ga̱sa̱l boki an ɗanigo yekɗe ilgwai sa̱ za̱n ɗanigo a kopi yeka kopi go yek a yen cilti gwasi a yen cuti gwasi, amma̱go ha̱k a ba̱la̱n liteɗi sa̱ gus ka̱ ɗanɗan gini, ɗaba̱ lata ngwa̱i depa̱wo sa̱ huiklu kago ɗa̱ ma̱lgon a litletdde ta gus ka̱ dandan ziso, na̱kɗe ala̱k ka̱so, yekka̱n ha̱l ba̱la̱n na̱ gusti ka ɗan ɗan gini, sa̱na̱ bid ilgwai ɗepa̱wo ammago ba̱ma̱nisi za̱t an dani, amma̱u ba̱ma̱n gipti gwa̱sa̱n amma ba̱ ma̱nisi za̱t an, sa̱ boḵi an ten huiwul yek laki kumedepa̱ wo a ɗam wul wonti gwai ɗepa̱wo ka̱ ga̱sa̱l suk ba̱l buka̱ gin ilgwai sa̱ boki an da̱ni, ama̱sa̱n na̱ siso kume aba̱ pa̱l wulgo a ɗami a wulli ɗe, a ka̱ ga ten illan na̱. Sik za̱n, sik hiu illanɗe illango na̱n illa̱n go ta̱ni huipiso, illaṉta̱n ka̱ pa̱lli, illa̱ngo ka̱ pa̱ltigo na̱nan ta̱ni, ta̱ bunso, amma a̱ pa̱l ilga̱n na̱k gego ta̱ buni, yekka̱ ga̱sa̱l gibin yeksa̱ huini, yek a gibi yek a gibi <noise> yek a gusi kpti, yek a gusi kopti yekka̱n ana̱ at cina na̱ kopti ha̱l a na̱ma̱ kokari ammau ta̱ miljini ta̱s yisita̱s gibi ta̱ssip huiwul, nakgwa̱i depa̱wa agip ji ga̱sa̱lsi jijugu, ta̱s gip giwunu, ayogo simago sa̱ boki an mil jwa̱sa̱n danin ayogo sa̱ boki an mil wasan ɗe illa̱n naggego ka̱ pa̱lli na̱ngo yekde gwa̱ depa̱ a yilla̱kiwu ka̱pa̱l illa̱n nak gejo ka̱bi gagwa̱ kan ka̱lu gwai depa̱wo ba̱ ḵa lami sowu apa̱ ka̱pa̱l ka̱pa̱l illa̱n nango ka̱ yili ka̱ ga̱sa̱l boki an ɗani i. a sa̱ za̱ buli gwail, ba̱ ɗanɗe la̱ka̱l dewa̱i amo a ma̱n pa̱lti soso, amma ta̱ɗan ɗe ma̱n goti, <hesitation> gotiwo ka̱ gwag nya a patki na̱ naliso, ka̱ gwai sogo yekɗe gicai ɗepa̱wo ka̱ bison amma ka gwaigo ka̱ bi, ka gwaigo nya a ḇalki, ta̱ ba̱lki ko bis ba̱lki na̱kga ma̱lla̱nso amma ki mau kibi gwai depawo Ka̱ ba̱sh wutu cina gwawu, amma kume ilgon nikɗa sogo kigo ka̱ ɗa̱n yiɗe, sapa̱li sukki so pa̱nma̱, yekte ga̱pa̱ ga ga̱sa̱l ga̱na̱n ta̱ wule kunne ɗepawo kawuk ka̱go ilgo ga̱ gagwasogo ma̱lgo a kota̱ ga̱pa̱ gwa dal nak ilgon amma illa klul an nik ɗasogo ma̱lgo a pa̱lli sukkiso to bak ɗanɗe la̱ka̱lso, ɗanɗe ma̱n goti, ɗanɗe ma̱n getten ga̱ gip ga̱ gwa̱, ka gip ga gwago ba̱la̱n a dla̱ ɗanɗa̱n gwa̱. Alkeni sa dla ɗandan gwa halna ma̱l gwa̱i ɗepa̱wu bika̱ pa̱l sa̱nma̱ de ta̱ dla danɗa̱n gwa, sabona goti gwai depa̱ klo ka̱na̱ gotiwu aka̱ danɗe balan ga̱ ba̱la̱n, ba̱la̱n a lame ta̱s pali sukki, amma ka̱ ɗa̱nde ka̱ ma̱ni palti ilgon ga̱ gagwa̱sogo sa̱ ma̱n palti ilgon sukkiso, sa̱pa̱lwul sa̱ huik so, sa la̱kki gipiso pa̱nma̱, ilgon nikdaso, sa̱ la̱kki gibiso, la̱mi a gapa da̱la̱ki amma sa̱lakki ka̱ ilgwai ɗepa̱wo so ilgwai depa̱wo sa̱ wulide aba̱liu kiyo kani gibiso yekdegwa̱ ɗepa̱wo kolsiju sa̱ koteni, gwaidegwa̱de pa̱wo kotsi sa̱ koyini yekɗe gwai depawo kolsiju sa̱ boki an dani kolsiju sa̱ za̱n dan sa̱ kapa̱ani yek sa̱ ka̱pa̱ kuwago yeksa̱ ka̱pa̱ kahuilu ten hui wul yekla̱ki yek a gibi. Amego <noise> anima̱ bokti an yetteeni ɗani anima̱ boktian mijiɗa̱ni, milji yikeni jini a nisi ma̱ bokti an dani yenwo bikdandi kiwo la̱ka̱lso ɗanɗe laka̱l go ma̱lgo a pa̱lli sukkiso, ka̱ ɗanɗe laka̱l go balan a lamkiso, sa̱ la̱me ta̱k tak tulka̱ wulso a bisa̱ la̱kilgon asa hukso, sa̱ lakki gipiso, la̱ka̱l gwa̱ yekka̱ la̱ki asa̱ la̱kki ka̱ wulso la̱ka̱l gwa̱ yekka̱ la̱ki sa zik ilgon so waita̱kpa̱l illanso sa̱bona̱ la̱ka̱l gwa̱ amma kunne ka la̱kal so sa̱pa̱l koyekke sukki, sa hotsukki, ka̱p ilgwa̱ za̱ hottho suk kika̱n sa̱ hottin ka̱ onida so pa̱nma̱ sa̱ la̱mi di an aika̱ danda̱ ma̱n gem, sa̱ lamidi ta̱k niɗa, waniki, wani wani oniɗaso ka̱danɗe ma̱n gem, ka tla̱m gem kima̱ni aka̱ tlam <hesitation> aka̱ pa̱l gemi.